Maro an karazagna vorogna miriagna madinika na maventy, io an de tombatombanagna agny amina dimanjato akagny isany, misy zareo an vorogna mipetraka amina toeragna araiky akeo foana i androm-piagnany mandavan-taona, misy koà sasany an de mifindra monina izy nefa koà misy raha tsy azonkazony akeo de mifindra izy, misy ndraika sasagny a de azo tandenan'ny olo an-tanàgna, agnatin'izany zô a de martaigna, boeza de kiriàka.